مشروبي المفضل هو الشاهي، مرة أحب الشاهي، وطريقة تحضيره سهلة، نحط <hesitation> الموية عالنار لين ما تغلي، ونصب الشاي في الك- في الكاسات، أو في البراد، أو في ترمس الشاي، نحط الشاهي ولو نبي نحط نعناع أو ميرمية، وبعدين نصب الموية.